Cara selang oe ana kerja ndia karna selang oe ndia ana ini tasambung lo neme oe lo mamana fe'ek lo mamana fe'ek, karna selang ndia ana terbuat neme bahan yang fleksibel dan tahan terhadap tekanan oe nanoka karet a de selang oe ndia ana alirkan.